ما عندي لعبة مفضلة بالمعنى الحرفي ده، لكن لو لازم اختار لعبة بختار الشطرنج، لانو واحدة من الالعابة البحبها، لانها بتحتاج لتفكير و استراتيجية و ما مجرد حظ ولا خفة ولا سرعة، الشطرنج لازم كل حركة فيهو تكون محسوبة و بتخليك تتوقع خطوات خصمك و تخطط لي قدام، بالنسبة لي الشطرنج لعبة ممتعة و مفيدة، لانها بتخليك تشغل مخك، غير انها بتعلمك الصبر و التركيز و بتحس بحلوة الانتصار لما تغلب خصمك بحركة ذكية ولا تفوز عليهو بعد مباراة طويلة، يعني اللعبة دي بتعلم الزول الصبر و انو يقدر ياخذ قرارات صحيحة حتى و هم ضغط.